Séé baá yɛ abéé séé baá tɔdzɩ kédzɩŋnáñtɔ, tʋyɛ ŋaláa yáa, tʋyɛ afɛñŋáá yáa abéé agañŋáá yáa, kɔɔ wáana yáa sɩ bíɩ ŋ kʋ kedzimbire, bíɩ ŋ tɔrɩ dɛ, bíɩ séé ŋyɛ dɛ lɔ dɩ sɩwʋʋ, ŋñ kúlu dɩ fʋnaná, barɩ wɛ baá kúlu báa ŋ tátáa dʋ límɔnɛ bɔɔ, ŋñ kúlu dɩ fʋnaná mɩnɛ. Mɩníɩ wɛ, ŋñ gáŋ límɔɔ wá ñŋ bʋ laláa kulakulakula, ññ fi límɔ, ñdʋwá kedzimbire dí kumóle darɩmɛ abéé kpáanʋ karɩ mɛɛ yáa ññ fi límɔ ka bɩrɩ bʋlɔ, ŋñná sɩ bʋ tɔnɔɔɔ fʋ bíɩ ŋñ kúlu bʋ fʋnaná, bʋʋ kpáta bʋʋ kúlu sɩsɛɩsɩsɛɩ, bʋ táa yɛ dzɩkítɔ bɔɔ, bʋ táa yɛ fɛnɩ gɔɔrɛ bɔɔ, ŋñ kúlu bʋʋ kpáta kúlúka tɛlɩ sɩsɛɩsɩsɛɩ. Barɩ wɛ báná táa taa yɛ mɩnɛ bɔɔ, bánáá kuluwá aráa-aráa. Ñ kúlúwá ññ kúlú fʋnaná feé-feé lɩ bʋlɔ, bʋʋ ká kedzimbire tɔnɔɔ woósósó bʋʋ ká kedzimbire tɔnɔɔ mólímólí, bʋkáa mɩnɛ tɛlɩ ññ dʋ kumóo, abéé bíɩ ŋdʋ kumóo tɛlɩídzɛ ññ la kaa fɛŋ dɛ, ññ la kaa ŋɔŋ goóreé fʋnaná karɩ-karɩí káa níŋɛɛ káa bʋʋ kpátá tɛŋsɩ ka gnɔkɔ bí. Ŋñná sɩ bíɩ ŋ ŋɔñ dɛ mɩnɛ bʋ sokoriŋɛ kaá bʋʋyɛ bʋʋlí, bʋnáá yɛna bʋtɩ, bʋʋ lína bʋtɩ na bíɩ ŋtá ŋɔŋ bɔɔ. Ŋnáa? Bɔɔ dá dzɩñŋá dá afrɩka mɛ dzeémɔ, mɩnɛɛ baá yɛɛ dzɛ. Ñ ŋɔñŋá dɛ mɩnɛ bɔɔyɛnɩ, ññ kpárɩ dɛ, ññ kpárɩ kádzmbire ka lɩsɩ bʋ lotovɔñsɛ ka vusi goóreé yáa bʋ tádé bɔɔ. Bɩɩ biya wɛ bʋlɔ lɔ ma baá tɔkɔɔ dzɛɛ, ññ fɛbɛ bʋ lotovɔñsɛ sɛɛ bɔɔnɩŋɛɛ baa tɔkɔwá, báá kpɩrɩ bɩ, báá la kaa kpɩrɩ ka lɩsɩ bʋ mɩnaná na bʋ dito bɔɔ bʋ diyá ka wɛ bʋ lótomɛ mɔɔ ka vusi, bʋʋká lotovɔñsɛ woósósó, báá kpátá, bɩɩ baá ŋɔññáa, báá ŋɔŋ ka tɔkɔ. Bɩɩ bʋyɛsɩ ɩɩ taa yelé, ŋñ taa gáŋ fɛbɛɛ ñ bʋbɩɩ ñ lɩsɩ fɛbɛɛ dzɛɛ, kʋná róó dzɛ. Ŋnáa? Tɔɔ bʋ tɛlɩyá mɩnɛ, bɩɩ fɛñtɔɔ ŋñ gɛ ñ fɛŋñŋáa, ññ tadɛ dañsá na bʋ yáádzisɛ na bʋ yásɛ, ka tʋdɛ, ka tʋdɛ dáŋɛ ka mɔsɩ ka kakɩ ka tɩnɩ kumóo lɔ. Ŋnáa? Bɩɩ kʋsʋbɔɔlɔɔ wáa, bɩɩ séé ŋ dʋ dásɛ bʋ dʋ kumóo wáa, ññ mɔsɩ ka tɩnɩ bʋlɔ bʋʋ fɛŋ dɛ, bʋʋ fɛŋ dɛ alɩ ka wʋlɩ, ka bɩ bʋmɛ léle, alɩ ŋñná sɩŋmɩɩ dɩwɔ dɩɩ fɛñ dɩɩ lá bʋká ŋñná sɩ gnimoó tórósi kumóomɛ bʋʋyɛ tchɔɩŋŋŋ-tchɔɩŋŋŋ-tchɔɩŋŋŋ. Ñ bʋ kɔnɩ kaa bɩ páááñ bɔɔyɛnɩ, ɔɔɔɔ ñŋ ná tɩtɩŋɛ ná sɩ kedzimbire deémɔ dɩ bɩɩ, bʋlɔ ŋñ yála ŋñ kʋñ ŋñ tɔkɔ aráa ké, báa ditoó, ŋñ kʋñ ŋñ dina aráa ké. Tɔɔ bɩɩ bʋ taa yɛ ŋarátɔɔwáa, barɩ bánáá kpáta leŋ dɛ dɩ feé-feé gnimomɛ mɩnɛ bɔɔyɛ nɩ, bɔɔ bá kpárɩya ka tɛlɩ kpátá lɩsɩ bʋ báa bé mɔ, ka leŋ bɩ gnimomɛ mɩnɛ ké ka ŋala bɩ. Ñŋ páááñ ñŋ dɩ gɛ, yofósɛɛ yála baá yɛ mɩnɛ. Bʋká dá áláñgbɩtʋba mɛ dzeémɔ, dɩɩ kʋsɩ bɩ sóñsóóni, mɩnɩsɩɩ ñ leŋ gnimomɛ ka ŋala. Ŋnáa? Lɔ gnimo bʋ, bʋwɛná ñ dʋ yáádjisɛ kadʋ dañsá na yásɛ kadʋ bʋ kiipusɛ, kadʋ bʋ bɔɔ táa yáa sokoriŋɛ kpɩnaná dziró, bɔɔɔ dési náŋtɔ dziró. Mɩnɩɩ bʋ bɩyá kóo bɔɔyɛ nɩ, bʋ tɛlɩ tɛlɩɩ dzɛ, ññ tɔkɔ. Tɔɔ bʋká barɩ bánáá kpáta gañ bɩ aráa aráaá yá bɩɩ ŋ kpáta kpɩrɩ dɩ fʋnaná ka tɛlɩ lɔ ŋ lɩsɩ dɩ lótomɛ báa bé, ññ kʋsɩ bɩ ka kpátá gañ, kadʋ bʋ yáádjisɛ na bʋ kiipusɛ na bʋ deweeniyásɛ, bʋʋ lala wula-wala-wula, bʋ bɩyá mɔɔ bʋkááta sɩwʋ tɛlɩɩ dzɛ bɩɩ sé tútúú ɩɩgɛ ɩ tɔkɔɔwá, ɩɩ tɔkɔ. Tɔɔ mɩnɛɛ dá dzɩñŋsɩ baá yɛ kédziŋnáñtɔɔ dzɛ ee. Tɔɔ bʋná feé-feé bʋ feé-feé mɔ, kédziŋnáñtɔɔ dá dzɩñŋsɩ baá yá bɩ. <hesitation> bɩɩ ba fɛñŋŋ, kédziŋnáñtɔ, ba gáŋññ, kédziŋnáñtɔ, ba ŋaláaá, kédziŋnáñtɔ.